Dabeserɛ woo puan ma san yɛ'ɛsa tuuma kinɛ la lɛbega, ma ni dikɛ la gogo mune kiŋɛ gee dikɛ gogo mune kiŋɛ lebena. Daarewoo. Bala gogo muuma ayi n bala ti n tara kina tuuma gee lɛbera. Bala fu san yeti fu kaalɛ ŋwana bakɔi woo puan, gogo muuna ayi la sugenuure buyopɔi de'e gogo muuna pia la anaasi n bala mm hmm. So bakɔi woo puan n tari gogo pia la anaasi kina tuuma gee lɛbera na.